Ne, bere, tea, talle, ewo, oro, araba. aetar, siraou, aowe, orene, orebere. orotar. orotale. orewo oreoro, orearaba oreartar. oresiraou, achu. chureene, chureeobere. chureeotor. chureetale, churee ewo, churee oro, churee araba, churee artor, churee siraou, achura aowe, achura orinee, achura orotale, achura ewo, achura ore oro, achura ore araba, achura ore artar, achura ore siraou. Bra chu, bra chhu nne, bra chu obere, bra chui otar, bra chu otale, bra chu ewo, bra chu beh oro, bra chu beh aowe, bra chu beh artar, bra chu simou, bra chu aowe, bra chu beh ore nne, bra chu beh bere, bra chu aowe tar, bra chu aowetale, bra chu aowe ewo, bra chu aowe oro, bra chhu aowe arabe bar chu aowe atar, bra chu aowe sirao otachu, otchu nne, otachu bra, otachu otar, otachu otale, otachu ewo, otachu oro, otachu araba, otachu artar, otachu siraou, otachu aowe Tachu ore nne, tachu obere, tachu otar tachu otale, tchu ewo, tachu oro, tachu araba, tachu atar, tachu siraou, tale achun, tale achuri nne, tale achuri obere, tari achuri otar, tale achuri otale, tale achuri ewo, tale achuri oro, tale achuri araba, tale achuri atar, tale achuri siraou, tale achuri aowe, tale achuri nne, tale achuri obere, tale achuri otar, tale achui otale, tale achiru aowe ewo, tale achiru aowe oro, tale achuri aowe araba, tale achun aowe atar, tale achuri siraou, ewe-achun